أول حاجة بنحط البيضة في وعاء وبعدين يكون في ماء بارد وبعدين نرفعه على النار، بنرفعه ع النار وبعدين نولي يفضل يغلي يغلي يغلي من عشرة لاثنى عشر دقيقة وبعدين نهدي عليه النار بحيس يغلي وهو هادية يعني النار عليه، بعدين بتكون كدة استوت بنشيلها وبنخليها تبرد.